لعبتي المفظلة هي الشطرنج ،أستمتع جدا فيها علشان هي <hesitation> فيها <hesitation> تحدي كبير، وتتطلب مني التفكير بجدية، وتنشط الدماغ و- يحتاج لها إنسان ذكي جدا ،يعني الخصم لازم يكون إنسان ذكي علشان نقدر نلعب معاه، فأحس إنها فيها متعة كبيرة، وتحدي للعقل.